स्पीकर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा हवा को संपीड़ित करती है। और इस गति को ध्वनि ऊर्जा या ध्वनि दबाव में परिवर्तित कर देते हैं। जिसे हम साउंड प्रेशर लेवल कहते हैं जब कोई तार की कुण्डली में विद्युत धारा बहती है। तो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। स्पीकर के अंदर विद्युत धारा तार के कुण्डल से गुजरने पर चुम्बकीय क्षेत्र बनता है। ये चुम्बकीय क्षेत्र स्पीकर में मौजूद स्थायी चुम्बक के साथ अंतरक्रिया करता है। जिससे वॉइस कुण्डली आगे पीछे हिलता है और हवा में दबाव तरंगें बनती हैं। इन्हें हम आवाज के रूप में सुनते हैं। घर से आनेवाली ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हम डिजीटल सिंगल प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं।